لو في سؤالين هسألهم علشان اعرف شخص يعني بشكل اقرب يكون كويس اكتر هسألوا عن اكتر حاجة بتشغله اليومين دول وعمال يفكر فيها على طول وايه الحلم اللي نفسه يحققه في المستقبل يعني كده انا سألته عن الحاضر وعن المستقبل اكتر حاجة تبين الشخص.